Pakistanin ishinen sagale birri nyathi sagale ishian midhani unga ngaano khan woth midhaseni akaa mkatea wonn akaa rotti chapatia parataaa puria lentis yedheni sagale tokinen maan yedheni mboga wonia wolkasdhereni khola Khan savsi yedheni yogurtif iyo frutinen lila nyati ammo ishini aminen sagale ishia yote hinyathi thaa break fastit thaa guyya iyo thaa halkani yote hinyathi